Kindo nilighie, cha mwisho, nilighie vukwau nighelighie mchere wa mariva. Haleighire na mbogha ya mara miracho siilighienyi. Nihighie nurarundonge rura ruvanya nyama ho. Mchere fundu ukororwe ni kawaida nyama iregwe ikalagwe ikala nkidhe. Mariva nighagha chemshirwe wakagandishwa. Uvone kava nikalikia navo mchere, irainyaku kuukia kuke nake ithinanyi chochoshe.